אֶל-חַיָּוָן לִיּ כַּנְחַבּ בְּזַבַּא הִיָּא אֶל-כַּלְבּ, כַּיַּעְגְּבּנִי כִּיַּאש כַּיֻּקוּן סַדִיק וְפִי בְּזַבַּא, וְכִיַּפְהַם בְּלָא מַא תְּהַדְּר. הוּוּ חַיָּוָן זָכִי, וְכַיְּחַמִּיְּך וְדִימָא פַרְחָאן בְּשַׁא יִּשּׁוּפְך, כַּיְּגִ'יב לִיּ אֶל-טַּאקָּה, וְכַיְּדַחְכְּנִי בְּזַבַּא.